Oktopodët i kanë tetë komë që i përdorin për me kapë ushqimin edhe me manovru mirë. E kanë intelegjencën e naltë edhe jon shumë t'mençëm. Kanë aftsi për me i ndryshu ngjyrat, pra i përdorin disa qeliza speciale n'lëkure për me ndryshu edhe ngjyrën edhe teksturen edhe kshtu kamuflohen. Nuk kanë eshna edhe mundem me kalu hapsira shumë të ngushta.